أول وظيفة لي كانت في محل ملابس، كموظفة مبيعات كنت أساعد الزباين وأرتب الملابس وأرد على الاستفسارات، الصراحة كانت تجربة جديدة عليّ في البداية حسيت بتوتر شوي لكن مع الوقت بديت أتعلم وأستمتع بالتعامل مع الناس واكتشاف أساليب البيع، البيع شي عجبني أكثر هو لما كنت أساعد حد يلاقي الشيء اللي يناسبه.